Bah nzəmah a gampər rig sah-sah yi rig vak agumpər kenu jir kari a bəg rig khad mai hah bəi kai nzəm agumpər rig seh re san-san re nwoí re ke beh agumpər a bəg rig seh san-san re bah nzən agumpər rig sah-sah a ke shumen nəng kuh yaan nou mang nəng kuh yaan nou bəg whunzah wuh mang nəng kuh dahb ghar mang nəng vang dri duí venghai san rí keh shuman veng dri bəg uhun zah wuh wuhnzah mah rig ya boh pini mah rig yaba yaibini gbad bəi keh pini muh dang kuh ame dəg buh zəun kuh dang wuin aku uhh dəgha rí akau soo kuh dəghi ri mang a mas dəg nəm yiri yiri yiri a hah mah dəg ahah dəg shire rig ken re bah nk ab zəm agumpər rig sah-sah non yani san meng nəng kah zəg beh abaibai zəg bəa re yau npər mang nəng zəg bal san-san rig bəe re nəng veng dri nzəm drí vərghi nzəm gbam meng nəng kuh dab gbar mang jen jenah moh dəg adəu nang nom bəg bəg meh rig dəg adou asan-san bəg moh rig yak bəg nou yeni nəng pən bah kai nən kuh kah a ke yon bah jenjenah mang wuh wuh bəg wuuh mah rig sah dri nəng nom bəg kuh dang whin a rig swab nou wuh wuh mang. Mang aso mah bəi swab ve nou wah wuuh nəng gbar she zəg kani zəg bəi re a she yí zəm a nəng sah keh shumen mang yí zəm a nəm rig shii beshiu ɛtə’u daun a bəg shee lər shee yí əəm nənəm nəng shi beshiu ɛtə’u nəng vang dri wunzah wuh kuh mah bəg buzəun nəm biyɛi mang ɛ yí kanh ri nəng kuh fen jen-jenal aviu mang aviu san neng aviuu rig bəí jini bəg mah yí wuh hah rig vií avíu víí toh a baí hoo swoí wah rig mah ke whruweh kuh dəg mang a meh rig vii aviu vii jibə yi wuh wuruwah mang a dang yi a wuh aviu yi zəm mah anəng fen jen-jenah bah ajilai a bəg fen bəg bah ajilai a bəg zəg bah ajilai bəi re nəng kain zəg aviu kaí yí zəm aviu mang yi zəm jini asan-san yi zəm wuh ahya kuh yak buh bari b nəag bah ajilai bəi re wuh yuh dari wuh yah nui nnam noi ndəg lum, luru luru, luru drídub məg bəi akəi jibə ləri gben kuh yan aghbah mrig gban kuh a keh vak bəg dang yi wuin wuh zəg bah ajilai bəi re wuh yab ayaubin nyak tad faw kuh tad zwandaun jibə mah zəg aghabah bəg gban keh vak brí wuh zəg bah ajilai zəg bəi re toh a she lai atə’u z bəg shee yí rig yí kah dəg hah wahkeh yeri bo yai yinkah zəg whah jenah yi akesun yi vak bah ri a bəg fag nah yi. Jen hah wuuh wuh a mah malad a keh shumen kuh daab amah rig daab wuh ku daab kuh bəg yakənu voh mang daab wuuh bəg funi voh wuh gbad zəg kuh bəi zoh zang a she voh bubah a jibə dan yi lallai a mah daab wuh wuh kuti daad kuh bəg funi voh mang bəg yakənu voh mang daab kub bəg funikoh wuh gbad zəg bəi zoh zang shine whuh rig fag wuh re kuh kah rig yaa boh men she a dang kwe re a mah yana baa jan ama woi bəg mpər a təb sei u yab amah woi kuh kahd wah mpər mang a mah bah wuruwah rig to sah kokari bawai dawu rig yi wuh bəi rí a rig yɛk wuruwa wubbai re bah akah mah rig yak whuwah wubbai rig a dang kuh ndəng wuruwah rig ming yak retam haha bəg rig kahd woi swoi kahd mrig wubba re a mah yak nyah gbab dad zəg swoi zəun a san mang swoi bah rig swag shei swoi bah rig lhii avuu̍ rig bəi akeh funikhow nəng ri a bəi hoo funikhaw nəng ya hm rig bəg lahd swoi a mah rig lahd ulumwih a mah rig dəg bəi rig yi bəi akeh bəg shaa wuh ri uhiu toh nzəm mrig vak uhmwah a keh jəg hah ri shaa wuh ríg khad wuh uhuruwah keh she agaw kiwoh ri re? Laəshabba ro re a jəja ro re amərí paí re a wururo re a doni re a jena-bɛnibu re a nɛh dang kuh rig kuh rig kah bəg swoí bah kuh bo yaí re mah swoi hat a mah woí swoí she mah swoí ajilai a dang kah yí bəa ang yal yaí she nzəmang fɛg kol ví amɛh and gban luin yɛh re wah toh alar she bah təu təu rig bie re akeh luu nəng rí ɛ mah kuh dang wuh wuin beh a rig yaí she ahah mpər a yah she wuru a yag she kuh rig wag drí wag bəg shar bəg rig wub mpər wub wuí wuh yag wuh yak wub a wubba to ya wuh yale wub ɛnlebba muh bii bah abəg adang wuh bal ɛ bəg mah mara wuh trí asah wuh kah kuh fem wunha koh wuh fem aneng gbe kuh mang mah rig gen uluab unmual rig ta marekaí kuh sid wuh rig kah vak kinighaí a rig sel rí.